Ninkə gawni a gəwlə pa, netə dag aa bəybəbə rə dabə mabu gəənuu enu i bətə. Kar daŋ bikəntə, kar nə aa bikəntə rə. Gaw ni netə kar aa ryə təkə ən gawni dotə, ma wakə mari wan i gbaygban malu sə nerki wani kaa gbaa yaw, yaw i yalu bəya ama mə wakə bilə gam gyə wan nay ryə an aa pye herki wow wani aa yinu, ko kum a'a gam nəkə niya? In dɨm arlə in ɓalə arlə ani i duu dun gimlə aa təw i kaw dɨdo to wanu səw daa bərə ko bile ma ɗakə rəkal kə aa nerki wow wani, may kə səw nə nerki wow ai rə mə dakə aa ga ē gaanii wani ko kuma nerki wani irim tom sə ari aa gərə. Kuma bankə nigkə tew aa danə ryə aw netə dag abəybəbərə mabu gəənuu enu i tom dabə da gə sə e aa kə bə hiŋkə rə, gawni ōōtə nii yabə aa nanə ani may kay ma ɗakə ən aa təəsu wanu aa gyarə ama kə ben kə bəya wani makə ren wakəgə. To kə təə ni ani ay say ma wakə abə rə taare rə mə wakə mari aa oo, ko nerki wow wani ən gam nə kə be təəsu rwide aa gye rə, irim ani aa gəərə. Gawni nerku waa yaw manu ko kuma səw manu ko nerkuu manu, gəgən makə təəsə may wanu kə gəərə mo mə 'wai'wan tew sə mə yalu mə gawsu dikə, kə daa ɗakəsəm rə ma la mabu gəənu, dəl le aw mə gaw si dikə i tyi to daa di ən ani ən birə. Gawni mabu gəənuu enu bə mə wakə may wan da gbaa waa wan bale sə waa ka nuu. Gəgə sə i kə gaw gawtəl wombəl gəgən kə din sə waa ai tool kə maysu naybay ɓikini nii ani səw rə ma wakə mene erə mal, ar kawrə kə rə kal tomu aa gye rə ko kuma rə kal kə waa ai aa nay nuu lə aa wai wanuu nayrye an. Kən olu wanu a gye rə, ma ɗakə ən bee be ɓaw nəm səw ben bee gbaam bale sə mene bee olu wanu mə ga be rə ya? Mə ren wakə gə kə ben be kə gbaam makə be zo ni ma wakə nini waashe yabə kə pə resəgə musa pa bə kə' aa gɨsə kulə. Ryə nə kə niya? Man baa yabə ai ko kuma naa yabə ai man mə tuu nay. irim nay tuulə ali bə aa gəərə gam nə kə niya? Nay tullə aa kame sə aa ryə sə mu sə pa rə. me ne waashe pə luukə mən tuu nay, yabə kə ryə resəgə musə pa aa gɨsə kulə ur bə. Baa bəsə be bə ur bə ən niŋ ani pə resəgə musə pa, musə pa, musə pa. To irim ani aa gəərə, da netə sə aa gərə ari rə ryə. En jhəl sə akə bətə niy ani kə aikə e gəwlə pa kə aa resə musə pa namya? Gəgən waashe ko man məkə gbaaw məkə keru wanu kə də gamrə mə daw, mə gaw dikə mə yurə sə zum rə mə giyaka, zum mə yer waa beni ai kə gɨɨ nar bay ɓɨkini ryə kə zayse be zan. Ma wakə zumalə maw, mo ma dā olu bərə wan nə zul tetə wanə kə gaw kən wakə.

Aa nini ən birə. Gawtəl en dəlyə gbanu kaw an təm udi aa batənə baa am ma 'wakə 'wan mari kay i babar baa malu nə' gbani kay wani, to may kay kə' aa naa kə' wanu kanu bərə kem yabə am sə mə 'wakə da ryə da laa wanu ko gawni titə ka za ka sə mari baa re. Ryə nə' kə' niya? Bal maw man nə' wanu sə waa kay bə ani. Ka za ka laaku baa, baa aa laa. May kay wawo wan bu zani, ko kuma nigu ko kuma mo kə netə mabarabar netə' ban abəybə'bə'rə gbakə re daa wakə'wan luwak luwak se maa wakə ko da tom ko bayde wane ko kuma da laa titə gawni pir ya kaza ka bə shi wodə to mo 'wakə ani bə gɨsələ kulə, resələ musə pa səw rə. sə en nhəl aa kə təə ən aa bə irim temlə ali ɛ gəwlə pa kə aykə ɛ kə' musə pa re lə səwrə. To iri netə' ari kə' netə vootə' aa netə ɓikətə rə. Gəgən aakə' gaw aakə ritə rin nii dansə aa re resənə gə musə pa ani. gəgən kay mani kə pə rwwidə gə aa gəərə mə gəəsu, ani iri netə' ari on netə' womtə'. Sə iri netə' aa gə'rə ari bə' gəgən aa dadan.